الطريقة بسيطة بعطيك <hesitation> طريقة التحظير أول شي بتجيب ماء مغلي <hesitation> بتحط ملعقتين أو ملعقة من القهوة المطحونة في كوب أو في آلة القهوة إللي تبي بتصب الماء المغلي فوق <hesitation> القهوة بتترك القهوة تنتقع لمدة ثلاث إلى خمس دقائق إذا كنت تستخدم قهوة مطحونة يمكنك تصفيتها بالمصفي، وبعدين خلاص بتصير عندك القهوة جاهزة بتظيف سكر حسب الرغبة وخلاص.